د شلمې پېړۍ په منځ کې، خوان پرون او د هغه مېرمن اېوا پرون د خلکو د ملاتړ له امله سیاسي ځواک ته ورسېدل، او د پیرونیزم په نوم یو مهم سیاسي خوځښت یې پیل کړ سره له دې، ارجنټینا د لاتیني امریکا یو له مهمو فرهنګي او ورزشي هېوادونو څخه دی، چې د فوټبال او تانګو له لارې نړیوال شهرت لري.